Da iloxoq na dalaxaiq nahixnec Aiem aiamagreta teque abuen na naa' naxa da aiaxana na ioquiaxaneqpi na caiocta neteña

Ena ahuotaa nahixnec ena laqtaca eñe iape cataq iatee' da a iaiamaxñe

Que eca iet ma ilohogue ma l'chaltaxaq ma aiem teque ma cochaa ñeqhaiq